No sis maq piät luutma, et mul om määnestki tuurainit <hesitation> olõmah kotoh, aga poolõ tunniga ma jõvva üte pasta küll kokko käändäq, maq arva. Ja sinnäq veits <hesitation> väikese salatikõsõ ka kõrvalõ tetäq. Nii et maq arva, saasiq nakkama.